dugumaa inama agar inen <hesitation> lilla dugaleyyea. Yaani inama agar akukam tae dugumum dubetaa, maisha isa kas wonin midasuf wonin himmidasinine lilla duga irra dubeta. Dub inama akana dandee unum jira dunia kas won akasinen unum jirti wonin midasinen, dub wontun wom jirtu binaadam tin <hesitation> gudete duga dubete wom hinjir midasiti